Oxirgi marta sabzavotli makaron yedim. Unda qaynatilgan makaron, qovurilgan sabzavotlar va oddiy tomat sousi bilan aralashtirilgan edi. Va juda tansiq taom bo'lib yegan sayin yeging kelaverar edi.